Kajaluudi pruugitas tuu jaos, et sügävät vett uuriq. Tihti om nii sükäv, et saq ei näeq, miä põh'ah toimus, nii et kajaloodiga toda näge. Ja sõaväeh pruugitas toda ka vastatsidõ laivo löüdmises.